हांव दिस भर मोबिलानुच अस्तां आनी जाय तो वेल खेलता। आनी दुसरी कामां कोरता हांव दिसाक एक धा विस पावथ तोरि आपल्या मोबिलनां पोईता। आयच्या वेलनां मोबिलान सगळेच जाता जाशे पैशें पासून धडपाक जाता आनी ऑफिस कामा करुंक जाता।